Ja ja ja sa vɨjɨn ñuan chi ñua kútu kakantó nu ma esté chuúnyo ntatiún ini te ku vɨjɨn te keéyo xi nu nɨnɨ sa'a te chintéyo in ntucha yuan xi chinteó in ntuchá vixi te este vɨjɨn te nuva'a ko'yo te nu nu tu chi tu ma ku vɨjɨn yuan esté kuatiúnyo taka ntatiún yuan ja ɨó ni ka keenta vina te yuan kua kajatiunyo jina'ayo te kuni ja chintéyo taka ntatiun ku vɨjɨn ini xi nu ma ma tivɨ chi chi yuan chi vɨjɨn ka taka nu chu'unyo ntatiún te tu tivɨ yachi chiɨ.